forstjóri Reykjalundar hefur sagt upp störfum og stjórn SÍBS ætlar að óska eftir því að heilbrigðisráðherra skipi starfsstjórn yfir Reykjalundi talsmaður lækna segir þetta ekki nóg til að lægja öldurnar formaður Blaðamannafélagsins segir gróf verkfallsbrot hafa verið framin í vinnustöðvun í dag blaðamenn m b l punktur is gagnrýna að aðrir hafi verið fengnir til að skrifa fréttir á vefmiðilinn á meðan þeir lögðu niður störf var yfir Nýja Suður Wales í Ástralíu í dag þar sem slökkviliðsmenn hafa barist við metfjölda hættulegra gróðurelda biskup segir að þjóðin ráði því hvort kirkjan verði áfram þjóðkirkja hún ræðir aðskilnað ríkis og kirkju við dómsmálaráðherra í næstu viku ein elsta verslun borgarinnar Brynja er hundrað ára í dag eigandinn segir samskiptin við viðskiptavinina skipta miklu máli en eilíf truflun sé

af framkvæmdum og lokunum

gott kvöld

Reykjalundar í næstu viku og stjórn

hefur óskað eftir því að heilbrigðisráðherra skipi starfsstjórn yfir staðnum mikil ólga hefur verið á Reykjalundi eins og kunnugt er eftir að forstjóranum var sagt upp og framkvæmdastjóra lækninga í framhaldinu stjórn kom saman til fundar í dag og í

af því sendi hún frá sér tilkynningu um að hagsmunir sjúklinga og faglegt

ávallt efst í huga með það að leiðarljósi og í ljósi stöðunnar á Reykjalundi hafi stjórnin ákveðið að óska eftir því við heilbrigðisráðherra að hún hlutist til um að sérstök starfsstjórn verði skipuð til þess að fara með málefni Reykjalundar á meðan unnið verði að því að greina rekstur endurhæfingar á staðnum frá annarri starfsemi og eignum SÍBS og koma yfir reksturinn varanlegri stjórn sem kunnugt

er réð stjórn Herdísi Gunnarsdóttur forstjóra Reykjalundar til bráðabirgða og Ólaf Þór Ævarsson geðlækni sem framkvæmdastjóra lækninga mikillar óánægju gætti meðal lækna með þetta og hafa níu af tólf læknum Reykjalundar sagt upp störfum Herdís sendi frá sér yfirlýsingu nú undir kvöld þar sem hún segir meðal annars að fáeinum klukkustundum eftir að hún skrifaði undir ráðningarsamning hafi framkvæmdastjóra lækninga verið sagt upp störfum hún hafi ekki vitað af þessu og þetta hafi komið

á óvart síðar hafi komið í ljós að hún hafi ekki verið upplýst um afar mikilvæg

atriði varðandi starfsemina og innri samskipti Herdís segist hafa sett tvö skilyrði þegar hún tók tímabundið við

og hitt að skipuð yrði starfsstjórn yfir Reykjalundi búið sé að auglýsa eftir forstjóra og ákveðið hafi verið að skipa starfsstjórn hún líti svo á að hún hafi lokið þeim verkefnum sem hún var kölluð til að sinna í ljósi þess hafi hún ákveðið að hætta störfum á Reykjalundi þegar starfsstjórnin tekur til starfa í næstu viku Magdalena Ásgeirsdóttir læknir á Reykjalundi talsmaður lækna þar sagði í samtali við fréttastofu að hún fagni

láti af stjórnun Reykjalundar og skipuð verði starfsstjórn til að vinnufriður skapist sé ekki nóg að Herdís láti af störfum heldur einnig Ólafur Þór hún segir að fyrr muni enginn læknir draga uppsögn sína til baka vinnustöðvun félaga

í Blaðamannafélagi Íslands hófst í morgun og hafði talsverð áhrif á starfsemi stærstu fjölmiðla landsins blaðamenn m b l punktur is segja framferði ritstjóra og framkvæmdastjóra Morgunblaðsins varpa rýrð á miðilinn formaður Blaðamannafélagsins segir gróf verkfallsbrot hafa verið framin vinnustöðvunin stóð frá klukkan tíu í morgun til klukkan tvö og náði til blaðamanna á vefmiðlum ljósmyndara og myndatökumanna hjá Fréttablaðinu Morgunblaðinu Ríkisútvarpinu og miðlum sýnar Hjálmar Jónsson formaður Blaðamannafélagsins segir verkfallið hafa farið vel fram hjá Fréttablaðinu og sýn hins vegar hafi RÚV brotið verkfallsboðun með því að láta verktaka vinna Rakel Þorbergsdóttir fréttastjóri RÚV segir í svari til Hjálmars að fréttastofan hafi ekki gripið til neinna ráðstafana vegna verkfallsaðgerðanna afstaða fréttastofunnar sé skýr hún ætli ekki að stuðla þá segir Hjálmar að gróf verkfallsbrot hafi verið framin hjá m b l punktur is en mikil ólga hefur verið hjá starfsfólki fjölmiðilsins boðuð vinnustöðvun

hófst klukkan tíu í morgun þá gengum við blaðamenn á m b l punktur is út og væntum þess að ekkert yrði skrifað inn á vefinn milli tíu og tvö eins og fyrirhuguð vinnustöðvun átti að standa yfir en svo var ekki raunin þarna gengu í okkar verk blaðamenn á ritstjórn Morgunblaðsins sem sumir hverjir eru í Blaðamannafélaginu auk sem virðast hafa verið kallaðir út sem við hörmum blaðamenn m b l punktur is sendu frá sér yfirlýsingu þar sem þeir lýsa yfir vonbrigðum með þetta

framferði ritstjóra og framkvæmdastjóra Morgunblaðsins það hafi verið til þess fallið að varpa rýrð á m b l punktur is

að ræða við okkar lögmann og fara yfir þetta með honum við erum að taka saman málsatvik og atvikalýsingu og og strax eftir helgi munum við væntanlega vísa þessu til Félagsdóms og fá úrskurð hans um það þannig að það liggi fyrir áður en næstu aðgerðir hefjast að viku liðinni við vildum með þessari yfirlýsingu sem við birtum að það kæmi skýrt fram að þær fréttir sem skrifaðar voru á m b l punktur is á milli tíu og tvö eru ekki á okkar ábyrgð flest bendir til þess að þingkosningarnar á Spáni á sunnudaginn leysi ekki þá

pattstöðu sem þar er í stjórnmálum þetta er í annað sinn á þessu ári sem Spánverjar ganga til þingkosninga síðast var kosið í apríl þá fékk Sósíalistaflokkur forsætisráðherra flest atkvæði en ekki hreinan meirihluta tilraunir til þess að ná samkomulagi við vinstriflokkinn Podemos báru ekki árangur og því er kosið að nýju á sunnudag samkvæmt skoðanakönnunum verða ekki miklar breytingar frá því í apríl

verður áfram stærstur með um tuttugu og sjö prósent næst kemur

fyrrum forsætisráðherra sem verður aftur næststærstur en bætir við sig fylgi þá lítur út fyrir að Vox þjóðernissinnaður flokkur sem er lengst til hægri í stjórnmálum verði þriðji stærsti flokkurinn á þingi en hann náði í fyrsta sinn inn á þing í apríl næstir koma svo vinstriflokkurinn

og Borgaraflokkurinn sem tapar töluverðu fylgi lengst af voru Sósíalistaflokkurinn og

ráðandi í spænskum stjórnmálum en þetta hefur breyst á síðustu árum sem þykir til marks um vaxandi óeiningu um mikilvæg mál málefni Katalóníu hafa verið áberandi síðustu ár en þau virðast þó ekki efst í hugum kjósenda stjórnmálaskýrendur virðast ekki bjartsýnir á framhaldið það

eru líklega ekki allir spenntir fyrir því enda eru þessar þingkosningar þær fjórðu á jafnmörgum árum og ætlar að ræða málið við dómsmálaráðherra á fundi í næstu viku Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir dómsmálaráðherra sagði í sjónvarpsfréttum í gær að í framhaldi af samningi frá því í september um fjárhagsleg málefni ríkis og þjóðkirkjunnar þá hefði hún hug að því vinna með kirkjunni

um hver næstu skref yrðu og horfa til framtíðar í þeim efnum og átti hún þar við frekari aðskilnað það þarf náttúrulega að byrja á því að mínum dómi að skilgreina hvað er aðskilnaður ríkis og kirkju samkomulag milli ríkis og kirkju um það er annars vegar fyrrnefndur samningur sem er grunnur eldri samnings frá nítján hundruð níutíu og sjö sem tengist enn eldra samkomulagi frá nítján hundruð og sjö hins

vegar er það stjórnarskrárákvæðið um að hin evangelíska lúterska

skuli vera þjóðkirkja á Íslandi og að ríkisvaldið skuli að því leyti styðja hana og vernda þetta fjallar meðal annars um þessi

atriði en ekki bara vegna þess að þjóðin á náttúrulega síðasta orðið í þessu en ekki þingið þó að það þurfi að setja lögin sextíu og fimm prósent þjóðarinnar eru í þjóðkirkjunni tæplega tvö hundruð þrjátíu og þrjú þúsund manns næstfjölmennasta trúfélagið er kaþólska kirkjan með fjórtán þúsund manns þegar kosið var um

tillögur stjórnlagaráðs tvö þúsund og tólf vildu fimmtíu og sjö prósent kjósenda að þjóðkirkjuákvæðið skyldi vera í nýrri fjörutíu og þrjú prósent voru andvíg ég vona að þetta fái að standa áfram eins og til dæmis er í Noregi þrátt fyrir aðskilnað ríkis og kirkju þar þá stendur þetta ákvæði þar inn í stjórnarskránni en eins og ég sagði áðan þjóðin ræður þessu biskup hittir dómsmálaráðherra í næstu viku ég á fund með henni næsta þriðjudag um reyndar annað ég mun klárlega nota tækifærið og orða þetta við hana og eftir hennar tíma að ræða við hana um þetta metfjöldi hættulegra gróðurelda logar í Nýja Suður Wales í Ástralíu yfir eitt þúsund slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og notað til þess um sjötíu flugvélar og þyrlur var yfir Nýja Suður

þar brunnu yfir áttatíu

sem breiddust hratt út í þrjátíu og fimm gráðu hita og roki

þegar mest lét geisuðu sautján hættulegir eldar í einu meira en eitt þúsund slökkviliðsmenn hafa barist við eldana og notað til þess bæði þyrlur og flugvélar slökkvilið hefur náð tökum á um helmingi eldanna ekki hefur verið tilkynnt um dauðsföll í dag en í síðasta mánuði lést tvennt við að reyna að bjarga húsi sínu frá eldum gróðureldar hafa logað í ríkinu frá því í september í dag var einnig gefin út viðvörun vegna hættuástands í

grípi til örþrifaráða og vinni sér mein danski þjóðarflokkurinn leggur til að fólki verði gefin róandi lyf ef það veitir mótspyrnu við brottvísun handhafi bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs vakti mikla athygli fyrir að hafa í ræðu sinni gagnrýnt stjórnvöld harðlega fyrir stefnu í málefnum flóttafólks hann hvatti meðal annars til þess að loka skýlum sem hýsa fólk sem á að senda úr landi þau sem þar dvelja þjást jafnan af ýmsum sálrænum kvillum

til þess að komast hjá því að vera sendur

til heimalandsins í að minnsta kosti þrjátíu og fjórum tilvikum hefur þurft að hætta við brottvísun síðustu fimm ár danski þjóðarflokkurinn hefur lagt til að fólki verði gefin róandi lyf svo hægt sé að framfylgja lögum flokkurinn hefur lagt þetta til áður og þá hafnaði dómsmálaráðuneytið því en danski þjóðarflokkurinn er ekki sá eini sem þykir þessi aðferð koma til greina landbúnaðarráðherra segist fagna aukinni framleiðslu á íslensku grænmeti hann segist þó ekki vita hvort raunhæft sé að tala um

eins og er í undirbúningi í Ölfusi forvarsmenn Paradise farms hyggja á stórfellda ávaxta og grænmetisræktun í Ölfusi með því að reisa í byrjun hundrað þúsund fermetra gróðurhús

stefnt er á að stækka síðar í fimm hundruð þúsund fermetra eins og fram hefur komið í fréttum lagt er upp með að rækta tómata og papriku og annað slíkt til að byrja með en bæta síðan við meira framandi afurðum eins og papaya og mangó mér líst að sjálfsögðu vel á allar hugmyndir um uppbyggingu á íslenskri grænmetisframleiðslu ég þekki hins vegar ekki þessar hörgul ég hef einungis fengið upplýsingar um það úr þetta er dálítið stórt það er alveg ljóst að þetta gengur ekki í óbreyttu kerfi þannig að í mínum huga er þetta mál sem þarf að fara yfir en eins og ég segi ég fagna öllum hugmyndum um aukningu á íslenskri grænmetisframleiðslu því ber að fagna Gunnar Þorgeirsson garðyrkjubóndi og talsmaður farms sagði í fréttum RÚV næsta skref væri að tryggja orku þyrfti í fyrsta áfanga en í það heila þyrfti hundrað og tuttugu til hundrað og fimmtíu megavött landbúnaðarráðherra segist ekki geta lagt mat á hvort þessar áætlanir séu raunhæfar eða hvenær þær gætu orðið að veruleika enda hafi málið ekki verið kynnt honum ég reikna nú með því að þetta fólki skoði fyrst grunngerðina hvaða möguleikar eru á orkuöflun fyrir þetta númer eitt tveimur og þremur áður en lengra verður haldið Auður

erlendu skáldsöguna ungfrú Ísland verðlaunin eru ein virtustu bókmenntaverðlaun Frakka ungfrú Ísland kom út í haust í þýðingu og bar sigurorð af níu öðrum þýddum skáldsögum auður fékk bókmenntaverðlaun Norðurlandaráðs í fyrra fyrir skáldsöguna ör Vigdís Finnbogadóttir fyrrverandi forseti Íslands var í dag sæmd heiðursdoktorsnafnbót á sviði heilbrigðisvísinda við Háskólann á Akureyri nafnbótina hlaut hún hlaut hún fyrir víðtæk samfélagsleg áhrif meðal annars á íslenska tungu menningu og listir jafnrétti og skógrækt ásamt heilbrigðis og líknarmálum í tilefni dagsins var haldið málþing þar sem sem fræðimenn fjölluðu um ævi og störf Vigdísar þú hefur verið heiðruð við fjölda háskóla Sigurgeirsdóttir lektor hlaut í dag hvatningarverðlaun í tilefni af

degi gegn einelti krakkar sem fréttastofa tók tali sögðu að oftast séu allir vinir þetta er í níunda skipti sem dagur gegn einelti og kynferðislegri áreitni er haldinn áttunda nóvember í ár hlaut Vanda Sigurgeirsdóttir lektor hvatningarverðlaun fyrir mikilvægt framlag til rannsókna og forvarna gegn einelti auk úrlausna í skólar og sveitarfélög eru hvött til

aðgerða í tilefni dagsins í Kópavogi er hefð fyrir því að ganga hönd í hönd gegn einelti eftir gönguna var skemmtun í íþróttahúsinu í Digranesi þar sem

leikskólarnir Álfaheiði Efstihjalli Fagrabrekka og félagsmiðstöðin Pegasus komu saman það er ekki gott að

vinir er það svoleiðis já oftast

hjá okkur í dag út af því að allir að vera vinir vinátta er mikilvægur hlutur það er mikilvægt að eiga vini og

verslunin Brynja á Laugavegi tuttugu og níu í Reykjavík er hundrað ára í dag og því var að vonum fagnað þar hafa frá upphafi verið seldar ýmiss konar járnvörur og verkfæri og viðskiptin ganga enn vel

þann áttunda nóvember nítján hundruð og nítján veitti lögreglustjórinn í Reykjavík Guðmundi Jónssyni leyfi til að reka verslun hann var hálfbróðir ömmu núverandi eiganda Brynju Brynjólfs Björnssonar hann er sjötíu og sjö ára byrjaði í Brynju sem

fyrir alvöru nítján hundruð sextíu og fjögur til fimm og þá með pabba sínum sem þá var búinn að eignast búðina búðinni það kemur svo fjölbreyttur hópur af fólki hérna inn og maður er búinn að kynnast alveg ótrúlegum fjölda af fólki sko í öllum stigum þjóðfélagsins það eru þessi mannlegu samskipti sem skipta svo miklu máli að okkur finnst hérna og við höldum þessum tón hérna margir fastakúnnar og aðrir gestir komu

og gæddu sér á kökum í og aðrir sendu hlýjar kveðjur Brynjólfur segir þau ekki finna fyrir samdrætti þegar harðnar í ári þegar hrunið var og þá breyttist ekki mikið menn fóru bara að gera meira sjálfir og alltaf þurfti

og laga og smíða svo að kreppan fóru í sjálfu sér ekkert illa illa með okkur maður finnur náttúrulega góðæri í landinu að þá er meira að gera framkvæmdir í miðbænum síðustu fimm

sex ár hafa komið verslunum illa segir hann líka Brynju

eilíf truflun steypubílar og lokaðir partar af götum og svona þetta hefur bara mjög truflandi áhrif á allan svona rekstur hérna

kemur og kvartar ég meina það er voðalega erfitt að komast að ykkur maður er alveg að gefast upp á að komast að ykkur maður veit

á að fara nei við reynum það já keppnisskapið bar tvo stjórnendur

í Florida í Bandaríkjunum keppendurnir voru á fimmta

þegar bátarnir samtímis á beinum kafla og lentu síðan á hvolfi í vatninu tveir menn stýrimaður og vélstjóri vélstjóri voru í hvorum bát og tókst öllum fjórum að komast úr bátunum af sjálfsdáðum þeir eru ómeiddir keppnin var stöðvuð það sem eftir var dags í öryggisskyni Theodór það er gul viðvörun um allt land um helgina jú á sunnudaginn

en það mun ganga niður í nótt

orðið skaplegt það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér um íþróttafréttir kvöldsins við skulum sjá brot af því sem verður þar

eftir tvö Íslandsmet í sundi féllu í dag eitt á Íslandsmótinu í tuttugu og fimm metra laug í Hafnarfirði og annað á danska meistaramótinu Már Gunnarsson synti undir gildandi heimsmeti í tvö hundruð metra baksundi í s ellefu á Íslandsmóti fatlaðra heimsmetið er þó enn óstaðfest

forstjóri Reykjalundar hefur sagt upp störfum og stjórn

ætlar að óska eftir því að heilbrigðisráðherra skipi starfsstjórn yfir Reykjalundi talsmaður lækna segir þetta ekki nóg til að lægja öldurnar

Blaðamannafélagsins segir gróf verkfallsbrot hafa verið framin í vinnustöðvun í dag blaðamenn m b l punktur is gagnrýna að aðrir hafi verið fengnir til að skrifa fréttir á vefmiðilinn á meðan þeir lögðu niður störf var yfir Nýja Suður

í Ástralíu í dag þar sem slökkviliðsmenn hafa barist við metfjölda hættulegra gróðurelda biskup segir að þjóðin ráði því hvort kirkjan verði áfram þjóðkirkja hún ræðir aðskilnað ríkis og kirkju við dómsmálaráðherra í næstu viku ein elsta verslun borgarinnar Brynja er hundrað ára í dag eigandinn segir samskiptin við viðskiptavinina skipta miklu máli en eilíf truflun sé af framkvæmdum og lokunum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

að horfa á þennan fréttatíma